מלי כתג'יק אסעאב כנהאול מווג'האת בצלבר ו ו בעלקלאניה כנעמן בלי קול משרכה ענדהא ח'לול וחאס אלואחד ייבקה קווי ו מיסתסלמש בקלוסולה כנבחת עלא אלדעמ דיעל אלעאילה ואלאסדיקה בחית כנדעמ נפסי מנהום בזאף פהד אלאלח'דאת, חתי לקאן אלאומר עסעיב בזאף נגסם אלמשכל לאג'זאא ס'ג'ירה כנהדם עליהם וחדה בודהדה הדי אלתאריקה כתסעדני נתחכם פאלוضع מנטיחש פי אליאס כנערף בלי אלצבאר ו אלמתסאברה הומא לי קייג'יבו נתי'ה פאלניהאיה.